Cara mabbissa jari pertama-tama iya- iyanaritu fotongi- fotuo oloq kran waetaq inappa nappa gosok-gosokmua jari-jarittaq alengngi sabung fura yaleng sabung fabissasi femeng jarittaq nappa selesaini